Jâ ntyjawaañe manda̱ teiꞌnaaⁿꞌyâ we nnom lqueeⁿ waa queeⁿnchaaꞌ ndoꞌ waa queeⁿjnda̱a̱ nnꞌaⁿ ntyjawaa quewilꞌueeꞌndyena queeⁿjnda̱a̱ quinquiana ꞌnaⁿnlcwaꞌ quiooꞌ chaꞌ na joonaꞌ nnda̱a̱ ncwaꞌ quiooꞌ ntyja na cajnda̱a̱naꞌ ndoꞌ mati quiluii ntjo joonaꞌ ndoꞌ queeⁿnchaaꞌ joonaꞌ quiꞌooñꞌeⁿnaꞌ naquiiꞌ nantquie na quiluii chaꞌxjeⁿ na quilꞌa nnꞌaⁿ queeⁿnda̱ luaꞌ cwii nanquie na quicwaꞌti nnꞌaⁿ na quiwilꞌueeꞌndyeti nnꞌaⁿ queeⁿ quilꞌana mole quijaañꞌeⁿ queeⁿ quilꞌana na jaañꞌeⁿ queeⁿnchiiꞌ ndoꞌ quilꞌana na jaañꞌeⁿ queeⁿwee na nncwo̱ tanda nueⁿꞌ yuu na cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ queeⁿ quilꞌana ntjo queeⁿ ndoꞌ jndye joo cwiicheⁿ na cwilalꞌuendye nnꞌaⁿ queeⁿ ntyja na juunaꞌ ticueeꞌcheⁿ na jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ jndanaꞌ ntyjawaañe joꞌ na nnꞌaⁿ maxjeⁿ cwiwilꞌueeꞌndyetina juunaꞌ chaꞌ na luaaꞌ nncwiñomꞌtinaꞌ tso̱ꞌñjeeⁿ ꞌnaaⁿna.